<hesitation> نحب واجد مشروب <hesitation> الكركديه، خصوصا إن إحنا نجدر إحنا نديروه في البيت، تطبخيه ونظيف عليه شوية لو كان حبذا مع الليمون، بسيط جدا، وحلو يرقي الدم والي هنا نسبة فوائد جميلة، <hesitation> نحبه واجد المشروب هذا <hesitation> ويطيب حتى في الجوالخريفي.